Xonani turli xillar orqali samarali tozalash mumkin. Men eng zamonaviy usulini aytaman. Changyutgich orqali tozalash u ham changyutgich orqali changni ham namlikni kuchaytirib beradi va xonani nam vosita orqali artib chiqqan ham maqul. Bu xonaga toza havoni kelishini yaxshilaydi.